Ama takgaman toekiti xa kgamanan axni tinaku xa kuani wanikan barrera tsama takgaman barrera pus nala- nala putlakgay na kawau na- nalaputlakgaya wixan chi lakamanan na kichipay no akgtimi poste pus lha- lha na wanikana no lhatukmapasin no na wanikan uno tino na mapasikan pus unoxan ti na kawau na putlakgananpara waniparakan no akgtimi takgaman tu wanikan putatsekg wanikan, chatimi ti awan na- naintegrarla tsama grupo tsama takgaman pus u ti na an kaputsan kaman axi astan kanin noxa na putsakgo usu u ti pulana na- n- na putsakan pus unoxa na makanikan bote na an sak axni no na kisakgo na wili no pus na lakaputsakgo xatakaman unoxa tsama wanikan putsatsekg na kalakamaklhay tin ta tsekgoni tsama wanikan xkgamanamparakan no tuno wanikan tsili tsili wawa <laughs> pus natakgaxwitiy na- na kilhiya no unoxla tsama wanikan xwilapa no akgtimi wilapa no akgtimi takgaman avioncito wanikan nakatsokgiliy circulo xa kgastilil na na tsokg noxa xa cuadrado na- na- na- katsokg na wiliy no Numero akgtin asta akgkaw no naka nakawiliy uno tsama ti no nakgamanan na linxi no na linx chino na linxkgo nunts nunts na makaan tsama tuno tuno makgchini nak bolsa osu para tuntse na- na wiliyacha avioncito noxa wanikan tsama pus ama takgaman pus lhal lu takgamanan kaman porque makgapits ta- ta lakgati tsama takgaman xtelefono utsats no xa takgamanan kxtelefonokan tu taxtumakgo juegos por ejemplo free fire utsats xa takgamanan jal lu takgamanan tsa tsama juego untu xamakan juego tsama takgaman tla tla u takgamanan lhalh talakgati porque lhal ka- lhal kayamarlina atancion xkgamananparakgokan no canica pus chincho pus lha ti kgamanan no tsamlhi canika